काबर की वहाँ वायुमंडल के दबाव कम रहथे, ऊर्जा कम मिलथे अउ हवा के घनत्व भी कम होथे एहि कारण ऊँचाई म कम तापमान के खातिर पानी उबले लगथे।